Tanyi anyun, ka kem ke ng'alalee, ko tinye kamanutiet che chang miising nepo tai, ko kamanutiet ap teeta teeta kapisa eng' achek piik ap kalenjiin, ko kamanutiet nyii nepo tai kapisa ko amu iin tareteech eng' cheko, cheko miising eng iin <hesitation> amu taretii lakok ko tareet piich che ka ko eet, ko tareet tareet chii tukul, ara anyun tanyini, eng achek piik ap kalenjin ko pa kamanuut eng' ng'alek ap cheko miising, ne po aeng' ko kakamwaa atkei ale iin tanyini ko- kotareteech eng' in ng'alek ap lipanet ap lakok ap sukul, eng' amitwogik een' iaalde ialde kora tenyi ko mara kako ko taruun tukun che chaang, ako ne siro yotok mising, ko teta kapisa ko iin pa kamanuut amu iin eng' achek piik ap kalenjiin ko amu iin eng cheko mising, ara anyun teta kapisa ko kamanutiet nyo piik ap kalenjin amu cheko achek kepo chee, achek ke chome chee, sasa yotok anyun ole ke- ke- ke an'yen teta kele pa kamanuut eng' achek.